کوریا دی پاک-کلا دنیا وچ اپنی رنگینی، تازگی اتے سوادِشت مصالحیاں لئی مشہور ہے۔ کوریاٸی کھانے وچ لہسن، ادرک، سویا سوس، گوچوجانگ ورتے جاندے ہن۔ چاول ہر کھانے دا مک حصہ ہن، دالاں اتے سبزیاں نال ایہ پوری ڈِش بن دی اے۔ فرمنٹ کیتی ہوٸی سبزی، جیویں بندا، پودا دی، کِمچی ہر پوجن دا حصہ اے۔ پوجن وچ چھوٹیوں چھوٹیوں ڈِشاں ملدیاں نیں، جو کھانے نوں سوادِشت اتے رنگین بناؤن دیاں نیں۔ سُوپ اتے سٹیو ہر پوجن دا حصہ ہوندے نیں۔ ایہ پکوان سدھ بھاونا اتے سَنتولن تے جوڑ دیندا ہے۔ پکواناں نوں اکثر وکھری تور تے پکایا جاندا ہے۔ تاں جو جوڑن توں پہلا ویکتیگت سمگری اتے بنتر نوں اجاگر کِتا جا سکے۔